जो स्विच छ तै थैं दबै तैं जब स्विच नीचे होए जोलु तो तै म बटिन द्वी तार होंद तै म कनेक्टेड जै तुम तै थें नीचे करला तो तार बटिन करंट जोलु जख भी तुम भेजना चाला कि अगर पंखा का छ पंखा होल आॅन एसी तनी लाइट होएगी फ्रिज होएगी सभी को यनी काम करद।